اذا كان بامكاني زيارة المريخ لبضعة ايام رغم ان الرحلة يغرق عاما كامل. راح اختار اروح الفكرة اني اكون في جوجل غير الارض تجربة فريدة ومميزة. اقدر في المناظر الطبيعية واستكشاف التضاريس الجديدة واتعرف على البيئات والحياة هناك